Ngom gena na lao se hoda ia ena sita rewa ge ngom oyo tomate, tomate ge ngom oyo ena ge ngom lao nange ena hoda sita.